जनावर मधे गिराफ्फे नमहर घेन्तिकी जनावर मधे यगुडा पर्सिय । इ गिरफवा जबड हलहि, यतहर नम्हर हलही जिउव हलही छोते घेन्तिकी हलही यतहर नम्हर एसने कह के हेरेलग्बही कतुरी उतुरी जिउ घेन्तिकी हेरेले कहवान कहवा चार पाच हाथ क हलही नेम्हार । हुनुकर घेन्तिकिया नेम्हार भेले गुने से तनौ तनौ हसै न खानवा दनवा तान तान के हुनिका खाय सक्लही खैलही पियलही । हसे कुनुहु हतै न हुथियावे यवै, कुनुहु हतै पिते धुसे यवै किहो करे यवै हतै न हिनिका घेन्तिया तेने नेम्हार घेन्तिकी भेले गुने से हिनिका न तनौ तनौ से किहो कर्लही वाही केरे खुरवा केरे कुरचरी मर के हसे घेन्तिया तेने यास्ने वाते वाते हतोलही सभ के हतोलही यापन ओरि पिते धुसे कुनुहु यैले हिनिका घेन्तिया लर्का के हलही एत्व वोते कओ के कहदेउ यापन जिउ बचोलही हिनिका गहनी चतुरु जनवोर हलौ इय गिराफ्फे कहलक देखै मार भुमिमा रहे वाला जनवोर हलिहे ।